N’kohën e tashme njerzt udhëtojnë ma shumë se që kan udhtu n’tkalumen edhe unë menoj që kjo osht <hesitation> sen shum’ i mir’. Njerzt i kan mundsitë me e pa krejt botë. Kan mundsi t’globalizimit edhe t’integrimit n’gjithçka gati n’botë edhe munen m’i njoft edhe me msu sene që nuk jon kon mundsitë për njerzt me i bo, mi pa edhe mi msu ma herët. Kshtuqe osht seni ma i mirë që e ardhmja e ka pru.